Kiakia' ru orutiru ho pau neu pe hamukong ho noodles ngung, <hesitation> bread, buns, tii kiakia' tii stowa kori umimo ho ong hiya ngung punnurung kong. Punnurumo umumo impa ho sira ngung parai o'ko hunnommo, <hesitation> ho noodle ngung hunnomo hoyori iihaa impa o'konong neungong tii kiakia. Ho kiakia pokong pau roki ong toku pau itikaiwah, roki ong pau nommai toku huno' mong, eneke ti rarerah eneke paukarei koring. Ho kiakia pau roki sira, tea, coffee, honno buns impa tiko stowa koriko nopung kong umimo. Bread hoyori butter o'konommo, ho bread ho butter sireumo neu ngong imap roki mani topo meng tongo ngong. Honno sira paraiying ngumo topo meng neungong, impa ho noodle hoyori tuu ngomo tokotokohah impa neungong, tea ho kopiko yi gnomo honno buns kana'yu ngong, honno buns kana'yungong ti kiakia. Roki manni topo meng tongo ngong ho buns honno sira impa noodles newum'o, roki manni topo tongo ngong.